सामाना की धूल साफ करबा को सबसे मजाको तरीको है नी यो है की अपण एक कपडो ला। जो भी समान <noise> गंदा होरया उने कपड़ा से पोछा। अगर धुलो अतरो लाग रियो की हठ नी रयो। तो अपण कई करंगा की उनी जगह थोड़ा सोख कपडो गिलो करके उन्नी है नचोर <noise> के फिरंगा। फेर् रगडा गा बड़िया सेक। जे साफ हो जागो। तो अन् तरीका से अपण है नी रोजीना ही सामना की धूल साफ कर्ता ही रेणी छा। जिसे की उनपे धूल नी जमे अर वे साफ सुथरा दिखे। तो यो जो है सामना ने साफ करबा को सबसे आसान और सबसे बड़िया तरीको है।